दलदल कहेसे जङ्गलसे भरो सिमसार भूमि वा गिलि गिलि माटी होनबारो ठावँसे कहत हएँ । दलदलसे संक्रमण क्षेत्र फिर मानत हएँ काहे कि जा स्थिति पैदा करन जल और जमिन दुनेको भूमिका होत हए । दलदल संसारभर तमान ठावँमे अवस्थित हएँ । जीवनमे दलदल आनो कहेसे कुछ बिचलन आनो और जीवन अघठी होंनो वा कुछ समस्यासे जुझनो हए । जैसे की जीवनमे तमान कठिनाइ और चुनौतीसे जीवन अघठी हुइजात हए । दलदल ठाउँ असमर्थता और अनिश्चितताको भावनाके सँगए कुछ अनोखी जीवनको संभावनाको संकेत फिर करत हए ।